عشان نحدد إذا كان العمل الفني جيد أو لا، نحتاج نركز على كذا نجطة، أولًا، إذا كان العمل يثير مشاعرك أو يخليك تفكر في موضوع معين هذا يدل على جودته، كمان لازم ننظر للتجنية المستخدمة، الشغل الذي يكون فيه إبداع ودجة يكون أفضل، بعد لو أثر عليك أو على غيرك يعني فيه عمج، وأكيد الذوج الشخصي يفرج بين الناس، كل واحد له رأيه، وهذا يحلي نجاش حول الفن.